हम जिम जानो पसंद करेंगे। का ही की जो जिम में मशीने होत हैं। वह आज कल के आधुनिक काल से मेल खावत हैं। इन आधुनिक काल की मशीनन मा आराम से व्यायाम हुई जात है। हालांकि जो आम तरह की कसरत होत है। वोई मा भी अच्छे से बॉडी को व्यायाम हो जात है। पर जो जिम में मशीने होत हैं। व आधुनिकता से भरपूर होत है। ययी के मारे हम जिम जान पसंद करेंगे।